الكمبيوتر يتكون من عدة مكونات رئيسية. أول شيء المعالج أو هو يعتبر عقل الكمبيوتر ويعالج المعلومات. بعدين عندنا الذاكرة العشوائية أو ريم. اللي تخزن البيانات مؤقتا. وكمان في القرص الصلب. <hesitation> أو اللي يخزن الملفات بشكل دائم. وما ننسى كرت الشاشة اللي يعرضوا الصور والفيديوهات وأخيرا اللوحة الأم اللي تربط كل هالمكونات مع بعض.